الأفضل لإن نعدي رحلة مع شريك حياتي، لإن الرحلات معه تعطيني فرصة للاستمتاع مع الشخص اللي اللي تفهم فيه ويفهمك واللي تهتم فيه ويهتم فيك واللي تحبه ويحبك، ومع الأصدقاء حلوة لإنها مليانة ضحك وذكريات.